ओमलेट को बनाना भी आसान है। बस ये ध्यान रखना जरूरी है कि उसमें तेल ज्यादा ना चढ़े। और नमक भी।